to wa ikɨnkin dai musana hambata sɨba midata anfani inallin migate anfani migate anfani ina migatata zugan zuu shikafa yauwa ina mardi to kutato suba da dai kulkani tlin ma tsadau wakanu amma coonaki tlina tlina a tsada amma haba midata anfani coonakɨ ji zuu zugan ma kuna marɗɨ ina dzan haka lura canakɨ dzankan arara atsada to amma ɗo tahi gyaryama midata bukace ma midate bukace tla kallum ji zuu makama zugam to tii snikafa kam miya tusɨ sabada mari wankɨn amma ham ba suba mida ɗima anfani suba yauda kullum zuu kani ina zugan. to tii zugan migata tlɚɗusɨ amma ka mira tlɚkɨ zuu to migaara zuuka mi zuana ndɨ wai ko zugam nama mima ɗigadu aa faka ɗima tlɚtahu fa arakani to figa ɗima ammani inatii bahɨ lokaci buka busai famanan sake kɨnaki wɨ fa arasu to atakaice hambata siba mindɨ atlin sɨba mi ndi atlin suba hambata ni ikɨ suba midata ɗima anfani nu ji zuwa ni zugan ina zuu sukafa ininni farfara wankɨi zance ka jikani ɗo layina hamba tau.